Hiki wau ke helu papa i ʻehiku mau ʻilio o ka ʻokoʻa ka mea mua ka Bloodhound, ka mea lua bulldog, ke kolu ka Rottweiler, ka hā Golden retriever, ka lima German Shepherd, ʻeono poddle, ka ʻehiku Labrador retriever